जो जिसा के छोटे जैब हा। से जादा तर जो हमारे मैं चग हा। तेतु रखनाक कम औ। जादातर आमे तेंदे सिका रखु।